Za koa noga <hesitation> drain'ny mpanjakavavy ratsy fagnahy, tragno hambo be zegny, mihaikaika mafy za aminjay aho mbô regnin'ny ologna avy ambany ao hoe misy olo ambony akao e. Mihaikaika faran'ny mafy za.